מ'זאל ארויפלייגן די הויזן אויף די ביגל ברעט, מ'זאל אנפאנגען מיט איין פיס ערשט און מען לייגט עס ארויף פלאך און מיט די ריכטיגע היץ אנגעשטעלט די ביגל אייזן פירט מען עס אהין און צוריק, נאכדעם לייגט מען ארויף די אנדערע אהין און צוריק, זיכער מאכן אז אלע קנייטשן ווערן אויסגעגראדעט.